يا اخوي عارف انه صعب تحصل وظيفة بعد التخرج? بس لا تفقد الامل اول شي تأكد من سيرتك الذاتية مرتبة أظهر المهارات اللي عندك بعد جرب تشوف فرص تدريب او تطوع هالشي يظيف لك خبرة ويخلي فرصك افظل سجل ورش ومنصات التوظيف الشيء ساعدك تتواصل مع الناس خلك صبور الفرصة المناسبة بتجيك ان شاء الله بس خليك حاول.